Karazagna <hesitation> ranondraha ranon-tsavôny na raha raha fagnadiovana ranondraha magnanigny ampiasainy: mampiasa lave vaisselle ôhatra liquide vaisselle de mampiasa lave main, de mampiasa eau de javel, mampiasa sûr'Eau, mampiasa rano-ranon-tsavôny tsotra ndraindray fanasana fanasana tragno na fanasana lamba koà.